पार्टी को सोचो, तो सबसे पहले किताबिया का याद आओ। इका मतलब छी कि घ्यान कहानी और नहीं सीखोन का सुनू या सीखनू। <hesitation> पार्टी में सजेलो, <hesitation> किताब देखना का बात मन में जिग्यासा जाग, कौन सा रोचक इतिहास होवे, कौन सी रोचक कहानी होवे, पर पार्टियां पूरी किताबियाँ <hesitation> होएन तो खुशबू <hesitation> अलग अलग लगा। और जैसा समय का फरक <hesitation> रही जाए। कौन कौन सी किताब या <hesitation> निशान लगेला होई, वो सब <hesitation> कोई भी, कितनी भी बार पढ़ ले ता अच्छो लगा। पार्टी।